طيب التمارين اللي هرشحهالك عشان تقوي نفسك جسديا انا هقسمهالك لأنظمة ممكن تختار النظام اللي يريحك، مثلا بيه نظام اسمه دفع وسحب <hesitation> ورجل النظام دا كويس اوي لو مثلا هتمرن مثلا عضلات جسمك تلات مرات في الإسبوع عبارة عن ايه النظام دا انت بتمرن مثلا عضلات الضهر في يوم عضلات الصدر في يوم عضلات الرجل في يوم والنظام دا انا نفسي بمشي بيه ولو استمريت عليه فتره كويسه هيقوي جسمك بشكل كويس